Mboa jamasambi kowarire mida yauchiko, konowalire konosiwavaire muswaki, lazima jiretearafu mulomwi, kwahiyo nachuri ukashana tofauti. Wabadilikire kono wajirekire muda muda mulihi majourre kiishanauri au kono na mausi kono urire mpaka ureke vamuswaki mpaka muda wolala, bilakuvaa muswaki nachuri kii ujashona mulomo wanyukire, irani kwasababu siuvaire muswaki mulomwi.